पलपल या घरिघरि बदलति जिना हावापानी ओहके मौसम कहतियाँ । मौसमके अवस्था बहुत मेलके रहता कबु घाम लगता, कबु बदरि लगता, कुहिरा लगता, बरसल करता, पानीभारि बरसना, आँधि, तुफान, चकरवार्ड, चिनाडो, सितलहर, घाम लहर आदि हैं । कबु कबु यि हम्मर स्वास्थके तेहना फाइदाफेर करतियाँ, कबु कबु हम्मर शरिरके तेहना नोक्शान फेर करतियाँ । उहिमारे हमके मौसम अनुसारके अवस्था देखके हमके घरति बाहिर या कहुँ काम करे जाइ बिरिया हमके ख्याक करना जरुरि है ।